Tenonde aiporuta supe ïñiro vaera seve, jare romaekavita ore boletore, añetëtëra se ambaavɨ, ani jaera, kuape röïkavi vaera, ereï opaete mborombete rupi semiarïta jaendive